Paguai lague time alogai lau amau ega advice gaina ao epeniau epeniau, "son eoma, pagua alo pau elifu laisa eoma, o'oae keinu kepakafo'o kepiaga agemo, laomai apalai kekae pau loamage lomai paguai loague laisao alou egama, kapa agao aga megamega eoma, megamega keagagai folao fomai, deo papie gaina ekinaga loakafania akafamu aunimi omai paguai lai oimaisau ague kapaina apalai kemia", isa apaoi puo keisa emai isa ega advice gaina epeniau, " akafamu anunimi oimaisau paguai ague a pagua kagakaga ekaega gapuo lau efau advice gaina lapenio aga Minomuai feka paguai loague puo advice gaina lapenio ", eoma. Epeniau ga ekma first aga megamega eoma megamega keagagai falao famai eoma akafamu foima eoma, pagua pikupa puo oi foimaimi famili paumai aloisai folao fomai eoma. Epeniau ague mamu ekaega papiau kelao kemai foisa gaina papiau kapai kepea mamu feiafa eoma mamu ageikifa minomu ageikifa sama gae paguai alogai agekaina eoma. Epeniau gaeoma laima aunimai ague eadvice'iniau puo megamega la kina isai megamega lalao kina isa la'apolo alalao lau akafau aga megamega elao advice gaina epeniau aga minouai eka pau aufakina megamega alalao ma kai still aufakina gapiai lamegamega amagai lamegamega pae uma alao amai faimaimai falao famai eoma Ago eifani'i lalao ago lapeai afu la check'inia paisoa la check'inia age advice gaina epeniau aga mo papie emae ago mo papie alo mae mai pagua loagu. Loagu felobkai ao ega aguagu foloima eoma oi ifomu emu aguagu foima eoma oi ifomu aloimaiso aloagu agekaina alma. Papiau e'i e'i aoaoa aloisai alokoko aga kelele mao aloafia eoma paguai loagu puo oi amu akimu isai inae paguai keagu isa inae paguai lai. Oi loifea lopinauga puo oi folao gaina afui fopeai paiso amu for check'inii paisoa fokapa amu akimu pagua aemai mokuai keague ma kai isa einafu foima muni ami akimi puo muni kina ao opolaga afemai pagua afemai aisama Isa afui fokapa felo ei aniu fofau mamo muni ao emue emai aga isa afuga puo isa eniai ageagu afeifa <hesitation> amai akimai keapu puo emai pinauga ago keiniaisa pau amue aniai pau afunaisai ague, amu akiniu epomiai faelifu eoma, gaina advice lau amau epeniau.